Kakawanan parak ni banyak kakawanan parak van ai, cuman amun yang rakat banar tu kada tapi banyak pang amun di wadahku di palangka sana ada karib ngarannya, karib nih orangnya liwar sugihnya liwar baduitnya aku sebagai kakawanan ni handaknya tu yang baik pang ngarannya kakawanan ni handaknya yang baik kada mungkin kawan ni handak menjerumusi kawannya jua apalagi melihati kakawanannya tu sakit, orang baduit kawa sakit hanyar sabiji tu ku beisi kawan orang baduit tapi hidupnya kawa sakit banar apa nang dijulungi orang tuhanya tu hibak handak beisi mobil handak beisi mutur ada duit tu dijulungi handak sakarang dijulungi duit gin habis oleh orangnya ni liwar main bajudinya tu, judinya liwar ditagur kada kawa, kakawanan ni hantak tarus ada duit hantak nah apa nang ada hantak <hesitation> hp hantak jua munnya duitnya tu habis hp hantak hp <noise> kada kada mobil hantak. Mobil habis duit kawanan di hantak ngitu sabujurnya sanakku yang paling alahan pada sanak lagi pang sabujurnya munnya disambat tuh cuma ditagurnya ngalih banar handak di terujuk orang beapa kah amunnya masih hidup tuh ya dah masih betarus tu judinya tu, ditagur ngalih kita kakawanan ni amunnya datang handak mainjam duit handak kada diinjami kada tega kita ni tapi ngarannya alahan pada sanak ni amunnya ada kawa kita menolong munnya kadada apa nang kita karik nih kita makan ni sama perlu jua buannya yang bejudi bejudi ni ditagur tu ngalih buannya ni kan beisi dendam dendam buannya ni nang kaya ikam meambil darahku ni ku ambil balik jantung ikam nah amun bahasa buannya tu sabujurnya kayatu, kasarnya, cuman buannya ni bungul kada tahu buannya tu nang dilawan ni komputer sudah rhoma irama tu benyanyi judi tu mahancurkan. Kawan maingati kena masih kawa nih masih kawa kawa nukar rumah sakalinya kawa bajual rumah duit kawan tapakai barang kawan tapakai jua jaka pang barang kawan tu dibuliki amunnya amunnya sudah manang ngini kada membuliki barang sorang barang kawan ditinggal akan dibiar akan luput tanggung jawabnya kawan managur kena kawa meraju seminggu dua minggu, kena munnya habis duitnya bebulik pulang manchat pulang manelfon pulang, uuu- sanak kayapa habar adakah dana hari ini naaa- sanak ni padahal tahu kawan nih mencari duit begawi lapah kekarikan gin ulun karik padahal cuman sanak satu tu yang disana ngarannya otak konslet ni sudah biar kawan kada baduit gin ditakuni siapa tahu ada jar nah baharap tarus lawan peruntungan neh- nang ngarannya kita ni hoki tu kada selalu hoki ikam amun tuhan membari hoki betarus tarus sudah am sugih am sedunia nih. Kawan managur ampih bajudi jangan dilawani komputer tu kada inya sistemnya tuh bubhannya nih samakin ikam hibak maisi kena banyak jua ikam dapat jarnya, <noise> ngitu jarku urang bapikiran kayatu urang s2 kawa bepikiran yang kayatu kam bayangi <laughs> orang ni barpandidikan s2 luput jua pang aku bepander tadi tu pandidikan kawa meolah ikam lurus, <laughs> amunnya awak ikam sorang kada kawa kam atur <noise> pandidikan tadi tu tatap manyimpang cuman tetaplah pendidikan tuh dilanjutkan, s2 masih kawa bapikiran bahwa judi itu kawa meolah sugih kawa membuliki barang barangnya nang dijual nang dicuntan cuntan nah mencuntan kawa mencuntan duit kwitan kawa mencuntan barang kwitan judi tuh s2 bapikiran samakin ikam hibak maisi samakin hibak jua kena kam dijulungnya amunnya kayatu orang kada hakun jadi bandar orang hakun jadi pamain. Menjulung menyiapi nih duit sampai sapuluh juta kena dapatnya jadi dua puluh juta kan kada mungkin bapikiran kayatu rusak dunia perjudian, amun ikam sudah di julung fasilitas yang hibak oleh orang tua ditarusi ditarusinya tu gasan melipat ganda akan harta orang tuha ni paling kada jangan malipat harta orang tuha ni sampai ka lipatan nang paling halus tuh jangan orang tuha bujur hibak duit rumah hibak dimana mana, kandaraan hibak jua tapi amunnya ikam mehibaki duit bandar handak masapuluh tahun kada sa- kada kasandangan oleh orang tuha kam tuh handak ikam bajanji manangis nangis kah yahhh- kada kawa jua mun kada dari diri saorang tuh meingatinya kawan meingati ja kada kawa, mama abah maingati kada kawa, diranjah oleh pick up kada jua sadar. Sampai diranjah oleh taksi kada jua sadar, saking sastresnya tu mamikiri duit tuh, imbah diranjak oleh orang, timbul inya maranjah orang gawi stres tu memikiri membuliki duit judi tu, kayapa membuliki duit judi sehari kawa malima puluh juta menang kena seratus juta malam menang dijulungi oleh bandar ni saratus juta ku buliki duit kam samalam se m nah seratus juta ku buliki jar bandarnya malam tuh inya menang pagi tu jua duitnya tu nah saribu lambar berabit gin kadida, saking handaknya mengejar duit satu m tuh, duit hotel kana jua duit hotel, hotel tuh ada tiga inya beisi kana, duit hotel tu dimakaninya begamat gamat inya ma- menyicipi duit hotel tu jaka pang menyicipinya ni gasan awak menyicipinya tu gasan bandar bandar ni manikmati ja ketek ketek mana bandar tahu amun itu tu duit duit halal kah duit haram kah mana bandar ni tahu tapi nang kam kajar tu duit haram kayapa pun konsepnya ikam tu padahal sadar. Bepader tu amunnya kita mamaini judi nih duit panas ni satumat ja habis ikam tu bapander kayatu tu sadar kada mabuk sagala macam tapi kenapa amun sudah dibalakang kakawanan nih dibalakang ulun ni apalagi pian kawa bemain sorang kawa membalasi dendam sorang, kawan ni gunanya maingati amun ada disamping tu, cuman pas pian lapas nang kaya singa hamuk tu sudah am, kawan ni jadi wadah curhat am jadi wadah gasan mainjam duit am, padahal kawan ni baik tarus maingati maingati nyaman sorang tu kawa sukses jua kaya orang kawa jua me- mewujud- mewujud akan apa yang handak apa apa yang handak diwujud akan lah pokoknya semalam semalam tuh, aku ni kawa ja ampih jarnya ampih berapa lawas kah dihitunginya oh kada kada lawas hanyar dua bulan jar eh jarku ngintu lain ampih isitrahat ngarannya itu tu amun kam masih dua bulan tuh, orang ampih bejudi tu kada lagi yang ngarannya menyentuh judi menyentuh mambuka websitenya gin. Kada bakal amun orang tuh handak ampih tapi amun ikam sadikit dikit kadida gawian handaknya mamicik handaknya mamicik mamicik jar modal seratus ribu weh kawa jadi sapuluh juta akuy bangkrut bandar sedunia ni amun kayatu, hari hoki ikam tu dijatahi tu ada kada banyak cuma amun ikam beharapnya kebanyakan hokinya luput jua amunnya ikam handak iseng iseng isang isang ya mangaluari lima puluh ribu lah saratus ribu oke kawa aku manyambat itu tu iseng oleh duit ikam oleh duit ikam tu masih diatas sapuluh juta dua puluh juta kawa aku manyambat itu seratus ribu tu iseng tapi amunnya ikam manyambat isengnya duit dua puluh juta kam masuki lima belas juta itu lain iseng ngarannya ikam ni pangangguran tapi baharap duit banyak coba ikam tu begawi ja bujur bujur sudah dijulungi jabatan grand manager <hesitation> keren banar sudah itu tu mun di dunia sosial kita wayahini grand manager grand manager mana grand manager hotel keren kalo kam baju rapi sapatu larang. Keluar dari mobil civic esok beganti keluar dari pajero putih esoknya lagi beganti keluar dari crv turbo kurang nyaman apa hidup kam tu sebujurnya cuma ikam ni s dua nang merengnya selawasan mereng kam tu dari dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua lima kurang lawas apa kahabisan ikam tu kam hitung sorang barapa milyar sudah masih ja ikam handak membalasi dendam supaya kawa membuliki duit judi yang habis habis tuh amun kam handak kam bagawi kumpuli harta harta kam tuh sampai dua tahun tiga tahun buka am ikam situs website sorang mun kada kam tukari website tuh website bandar tuh itu cara balas dendamnya mun handak lain balas dendam kam jadi pemain amun kam balas dendam jadi pemain sama karamput kakawanan kam nang kada sebeduit ikam ja gin habis mending ikam jadi orang beduit banar lanjuti s tiga ikam habis itu kumpuli tuh duit tadi tu tukari website mana ja yang meulah kam hancur tu balas dendam tapi ikam simpan nih orang orang nih yang bagawi semalam. Karena buannya tu yang meulah ikam tu kahancuran kam tukari perusahaannya kam tukari websitenya jangan kam pecat orangnya tapi kam olah orangnya tu begawi kada bulik bulik yang ngitu balas dendam paling baik amun kam beisi dendam nang ganal banar, cuman amunnya ikam dendamnya masih jadi player mending ampih ja dah, uyuh membunguli kapala sorang tuh <noise> s tiga s dua dituntung akan dulu s dua tu tinggal <noise> e- tinggal nunggu sidang tuntung s tiga lanjut, tasarah handak s tiga keluar negeri kah kaya jar kam semalam tuh kada masalah sabujurnya dikejar membanggai orang tuha nih kena duit tu datang sorangan bepadah handak sugih dari awak sorang kada mau disambat sugih dari duit orang tuha, tapi amunnya nang kayatu tarus duit orang tuha jua nang ikam makani tarus tuh, kada kawa pang, s tiga disasah tuntung bagawi. Hanyar ikam mamikiri kayapa caranya balas dendam itu sanakku yang paling yang paling rakat yang paling alahan pada keluarga lah, aku maanggap inya tu nang kaya abang sorang cuma inya kada tahu pang meanggap aku ading atau kada ya kalo, ngitu salah satu manusia tuh sabiji manusia kada kawa aku menyambatnya seorang tuh, ngitu sabiji balum jadi manusia inya tuh, ada jua kawanku yang hokinya liwar tapi amun sudah main judi kada hoki ada, febry ngarannya ikam amun di dunia nyata hokinya tu hibak banar ikam ma- eh babinian tuh memintai ignya kah, memintai nomornya kah, amun kita wayahni nang manyaki, yang menyaki tu biasanya lakian, ini kada binian yang menyaki inya saking hokinya tu duit dijulungi oleh binian, rumah handak rumah kawa dijulung binian, handak kandaraan kawa jua dijulung binian, cuman tuhan tu adil aja sanak ai ikam dijulung hoki kayatu cuma dibari beisi otak tuh miring sadikit nah. Miring saikit tuh saikit miringnya tapi am setelahku bekawanan telawas lawas sadikit nih miringnya tuh kada sadikit pang miring banar pang otaknya tuh ikam amun handak barubah tu lainnya maupdate status mun ikam barubah tu meupdate diri sanak ai, bangun guring mandi jangan bangun guring barokok nonton anime anime bebungulan nonton orang bekisah anime besapeaker, mending amun ikam handak meupgrade diri handak maulah nang ngarannya orang tuha bini kam ni bahagia senang mun jar orang tuh surga di- ada di telapak kaki ibu sasah am babujur disasah bebujur kawan kawan tu seasramaan tu meingati kada kawa jua, luput, tahu otaknya kah luput apa talinganya tu ha luput kada tapi paham jua aku, cuma tu manusianya tu hoki kada kawa diingati banar ai, ya amun jar kaya tadi handak diranjah pick up kah handak diranjah taksi kah amunnya awak sorang ni kada kawa te- urus. Sama ja ngeramput dibari kehokian otaknya miring kawan managur abcd kawan menyarani kawan membantui sekalinya kawan jua disikatnya, pacar kawan lah dichatnya handak diulah orang bedarah lah dilutut semalam tuh, handak diolah orang bedarah dilutut gawi menchat pacar kawan tu <noise> amunnya menurutku sebagai kakawanan nangme- nang masih beisi kepedulian nih ampih ampih sudah umur tiga satu sudah bujur pang muha tu anum muha anum umur ni tiga satu masih awet awet muda lah mun jar orang tu awet muda dewasa am sedikit dandanan oke berkelas pang dandanan nyawa tu sebujurnya siapa garang betina ni nang kada hakun sebujurnya ya kalo cuma labih dewasa ai lagi sedikit ngarannya tuha tetap tuha jangan ya. Umur makin tuha handak berasa muda tarus jakanya bejubung ni duit hibak duit kada masalah ngini ikam malihat map ja bemotor kawa belaptop, ikam aih menggadai hp hakunnya menahan kelaparan gasan bajudi jua tu ikam mending bejual hp ikam tuh tuntung ikam bajual hp nukar hp nang kawa bewa- an nang kawa malihat map kada belaptop dijalan ya kalo malihat map, ya tuntung tuntungi dulu kakawanan nang ada hutang hutang tuh kakawanan nih baik banar padahal lawan ikam tu padahal, hutang kada ditagih kakawanan tapi kawan masih bakawan, kawan masih manjulungi makan coba ikam baingat sadikit amunnya lawas lawas kam hinipi kayatu kawan ni nang kena bejauh lawan ikam, kaya jarku tadi hoki hoki kada salamanya hoki ikam dapat kawan kayatu hoki memang, dapat kawan nang kaya ulil dapat kawan nag kaya tovan dapat kawan yang lain lain nang kawa menolongi hoki sudah tuh. Cuman besesadar sedikit hutang kawan dibayar dicicil kah barang nang ngarannya lima puluh ribu dua puluh ribu gasan kawa nukar bensin tu kadapapa ya kalo jadi bebaik lah meni- meni- me- meheragu awak sorang tu bebaik baik awak ni diharagu kawan ni beparak magin parak kena magin senang membantui ikam ni ngitu ja pang.